आत्मविश्वास के मतलब आपन औँ आपन छम्ता पर भरोसा कर लेला छे। आत्मविश्वास के मतलब दोसर से स्रेष्ट महसूस करना नहीं छे। आत्मविश्वासियों में आत्मजागरूक्ता औँ आत्मस्विक्रिति होई छे। आत्मविश्वासियों में चुनोवती के सामना करे अवलक्ष हासिल करे के छम्ता होगे जे। आत्मविश्वासियों में सकरात्मक सोच होगर जे। आत्मविश्वासियों में आलोचना के संभाल ले के कोसल भी होगे जे।